Saya fikir pasal AI tu Um lebih baik lah, lebih kita kepada mempelajarinya lebih kepada mengetahui apakah kepentingannya, jadi kita sama-sama mempelajari lah pasal AI tu pasal penting ka tidak, sebab kita sekarang baru juga kenal apa tu AI. Jadi perlulah untuk Um kita bertanya lah.

<noise> begi wanita yang sedang mengandung di komuniti saya yang menjaganya kalau dia bekerja Um mungkin di persekitaran kerjanya, kalau dia di rumah adalah hali keluarganya yang akan menjaga dia mengandung sehinggalah dia akan selamat melahirkan anak dan juga bidan-bidan Um yang telah dilantik oleh kerajaan yang bekerja di klinik kesihatan atau di hospital yang akan datang memantau untuk mempastikan keselamatan kandungan kepada ibu-ibu yang mengandung.

Saya ingin menjadi seorang wanita yang serba boleh yang mempunyai Um pekerjaan sendiri dan juga tidak bergantung kepada sesiapa pun.

Ada juga kalanya Um sekeping kerja rumah tu bikin kita begelut dengan ia sebab mungkin kerja rumah itu soalan-soalanya yang mimang soalan-soalan susah bah susah kita mau jawab jadi tepaksa lah kita kita keraja karaslah untuk mencari jawapan apa apa keputusanya kan Um yang di yang dibagi oleh cigu tu.

Um Cuaca Um di tem- di negara kami setakat ini kalau sepuluh tahun yang lalu memang ada juga perubahannya. Cuaca sekarang tidak-tidak menentu, dia pandai berubah-rubah. Um Kadang-kadang dia ada pernah juga berlaku kemarau babulan-bulan Um ada hujan yang berterusan menyebabkan banjir jadi tidak menentu memang ada perubahanlah.

Artis yang saya kagumi Um Ella, arwah Sudirma-man Haji Arsyad, Um arwah Allahyarhamah Saloma, dan juga Allahyarham Jay Jay.

Um Saya tidak ingat tu buku cerita tapi kalau cerita kanak-kanak tempatan yang popular dulu ialah cerita ada hantu balan-balan Um dengan juga cerita hantu nenek tua yang membawa itu saging tebalik.

Harapan saya terbesar saya untuk masa depan semoga kita sihat menjadi orang baik Um dapat Um apa ni hidup harmoni bersama dengan orang-orang lain Um etnik-etnik lain apa pun bangsa la kita kalau boleh kita hidup bersama dalam keadaan aman damai.

Um Kalau saya Um kawan-kawan yang jauh ni saya, yang merindui keluarga saya nasihatkan supaya dijaman yang moden ini menggunakan telipon bimbit untuk selalu bertanya kabarlah Um bertanya kabar ataupun balik bila ada kelapangan. <coughs> Kadang-kadang kita ni ada masa sihat, tidak sihat jadi untuk memudahkan kita Um memberi nasihat kepada kawan, teliponlah keluarga, melawatlah keluarga.

Saya mempelajarinya daripada kamus dan juga daripada <noise> di sekitar perbualan saya yang menggunakan bahasa-bahasa Um Ma-Malaysia dan juga untuk pertuturan sehari-harian.

Peristiwa bersejarah yang saya pelajari di sekolah ialah apabila dalam subjek sains kami belajar tentang perubatan dan dalam perubatan itu adalah Um juga guru yang mengajar kami menyebut tentang perubatan tradisional dan yang membuatnya bersejarah pada saya ialah Um beberapa minggu kemudian ketika saya bermain bola Um saya mengalami kecederaan di mana Um buku lali saya bengkak dan juga ada keretakan tulang, jadi salah satu ubat yang saya pelajari ialah ubat yang kami panggil patah-patah, itu yang saya gunakan untuk mengubat penyakit Um masalah kecederaan di kaki saya.

Nasihat saya kepada kawan-kawan yang jauh dari rumah yang rindu keluarga dorang Um kita harap dapat bersabar Um berdoa banyak-banyak Um jangan lupa supaya Um sentiasa berada di tempat untuk samada belajar belajar bersungguh-sungguh ataupun bakaraja bersungguh-sungguh.

Mengikuti ceramah, ceramah agama dan Um tazkirah yang disampaikan di mana-mana tempat.

Ok sikap Um sikap pelajar ini menjadi baik antara satu sama lain melalui anu lah apa ini melalui disiplin lah begitu dispilin di sekolah, disiplin disediakan oleh pihak sekolah Um diamalkan dan juga diterapkan oleh Um guru-guru lah di ataupun pihak sekolah.

Um Cara Um orang mengundi di negara kami setakat ini Um ada yang menggunakan pos, ada yang Um memang Um ada masa-masa yang tertentu lah untuk membuang undi. Um Ada caranya macam dibagi tanda dicop jari untuk menandakan yang orang tu sudah mengundi lah.

Ubat-ubatan tradisional seperti Um daun-daun kayu, akar-akar kayu Um dan juga <noise>

Pertama sekali kita menjaga kesihatan dengan menjaga makanan kita kita makan makanan yang sihat kemudian kita banyak-banyak bersenam Um seperti ber naik basikal kah bejalan kaki kah lepas tu makanan pastikan makanan kita Um tidak banyak garam jangan makan yang berminyak banyak.

<noise> Ya kita sentiasa memandu kenderaan.

Dengan adanya Um komunikasi antara ibu-bapa dan juga guru-guru di skula Um terutamanya para guru yang mendi-mendidik anak-anak sering bekerjasama.

Um <noise> Kalau tempat saya ni perniagaan yang Um lebih banyak lah yang berlaku di tempat saya adalah perniagaan-perniagaan macam online pun ada Um perniagaan macam Um berniaga kecil-kecilan macam menjual-jual kuih, menjual-jual orang yang Um lebihkan perniagaan kecil-kecilan lah memandangkan di kampung kan komuniti kita di kampung bukan yang macam yang orang penduduk ramai lah cuma penduduknya yang sederhana sahaja, jadi perniagaan pun kecil-kecilan.

Ok kerajaan kami mimang banyak banyak menyediakan Um saluran-saluran Um kebajikan Um untuk untuk rakyatnya melalui agensi-agensi kerajaan disediakan oleh pihak kerajaan dia kita ada Um apa ni di kemen apa ni kita ada Um jabatan kebajikan itu lah dan lain-lain agensi lah yang lebih kepada Um membantu rakyat mesra rakyat dan membantu rakyat macam begitu.

Oh tidak. Kita tidak tahu dan tidak faham Um bermain alat-alat muzik.

Saya suka pakai pakaian baju kurung modan dan juga baju kurung tradisi dan juga seluar slack dan baju blouse kalau ke mana-mana.

Um Cuaca hari ini cerah berbanding tadi pagi sekarang cuaca hari ini saya tengok pun Um tidak sudah mendung, Alhamdulillah lah cerah cuaca pada hari ini <coughs> tidak ni hujan lah, tapi kita tidak tau nanti malam tapi setakat ini cuaca okay.

Ok masyarakat boleh membantu orang yang memerlukan ini melui-melalui dengan kesedaran ada agensi-agensi yang membuat apa ni menganjurlah menganjur Um apa ni por-porum kah ataupun ceramah-ceramah kesedaran Um supaya orang orang masyarakat itu ada kesedaran untuk membantu orang yang memerlukan ini.

Saya suka masak kicap sediakan Um apa apa pun Um masak ayam kicap, Um kicap, garam, gula, asam jawa, bawang putih dan merah serta halia.

Ok tentang bercerita sejarah-sejarah mimang ada keluarga saya bercerita tentang sesejarah dulu-dulu lah sejarah macam mana bapa mentua saya ikut beperang masa perang dunia kedua masa-masa dirang bekerja digaji sepuluh sen oleh Jipun memang dorang ada berceritalah cerita sejarah-sejarah yang dulu-dulu macam mana bekeluarga macam begitu lah.

Makanan yang ber ah khasiat err ada karbohidrat err cukup protein ada serat dia err dan

Sepanjang lima tahun yang lalu banyak sudah berubah itu pembayaran kalau dulu kita banyak guna duit karatas, Um ataupun kirim duit di-di bank tapi sekarang buleh sudah kita guna Um pembayaran dalam talian ataupun kita guna kad, kita guna kad, yang ketiga itu kita guna Um kod QR guna telepon, scan seja.

Kita hendaklah sentiasa Um <noise> berjumpa dengan Um guru-guru di sekolah di mana Um anak-anak kita sadang belajar.

Kepentingan untuk selalu mencuci tangan ini pada dasar nya ialah berkaitan dengan kebersihan dan juga kita berasa yakin apabila kita memakan atau minum kita menggunakan tangan kita berasa yakin bahawa tangan kita sudah dibasuh dan tidak ada lagi kuman.

Ya sungguh baik untuk persiapan mereka menghadapi apabila sudah dewase besok maksudnya sudah mereka melangkah ke sekolah rendah.

Okay musim atau pun variasi cuaca di negara kami ada musim kemarau, kering, ada juga musim ujan, jadi musim-musim ini kadang digunakan oleh-oleh kalau petani dia gunakan untuk persiapan untuk pigi bercucuk tanam Um jadi kalau musim kemarau macam-macam aktibiti lah boleh dibuat sesuai dengan keadaan-keadaan kemarau itu. Kalau musim ujan Um memang ada yang boleh dibuat ada yang tidak boleh dibuat juga.

Saya tidak berminat Um sebarang alat muzik pun sebab Um itu mimang saya tidak minat.

<coughs> Cabaran yang dihadapi oleh usahawan masa sekarang semasa memulakan perniagaan biasanya lah Um keperluan modal kekangan modal yang kurang susah mau dapatkan modal dia biar pun ada saluran-saluran yang kita Um ketahui tapi kadang-kadang cara untuk mendapatkannya tu sukar bermacam-macam syarat yang di-diberikan jadi kadang-kadang kita orang yang kurang berpengalaman ni tidak tau cara jadi itu satu-satu cabaran kepada usaha-usahawan-usahawan kita untuk memulakan perniagaan <coughs> sekurang-kurangnya lebih kepada kalau boleh ada Um kursus lah.

Kalau orang tua-tua mengajar generasi muda durang suka bercerita jadi banyak cerita durang siok-siok. Jadi bila itu Um anak-anak muda mendengar kesiukan durang mendengar sebab Um lucu-lucu juga cerita dia, banyak juga memberi pengajaran kepada anak-anak muda. Um Jarang durang marah-marah, lembut saja kata-kata Um orang tua ni kalau durang mengajar.

Apabila kita mem-mempunyai atau merasa badan kita kurang sihat atau penya- atau pun berpenyakit maka insan atau orang yang utama untuk kita tanya ialah doktor karna kita yakin bahawa doktor itu Um mampu memberikan jawapan dan penyelesaian terhadap penyakit kita.

Um Bermain gasing, layang-layang Um berkuit Um sukan rakyat ada ketikanya bola tampar takraw.

Kebimbangan saya tentang Um telipon bimbit disalahgunakan oleh Um orang-orang terdapat tanggungjawab untuk Um melakukan perkara-perkara yang tidak baik.

Um Bila saya dapat Um menggunakan telepon ini saya rasa Um ada kemajuan lah pada diri sendiri Um buleh mempelajari, Um saya gembira lah masa tu bila kita dapat menggunakan telepon bimbit ini jadi sekurang-kurangnya mana-mana keperluan yang kita rasa jauh rasa macam dekat berhubung pun <noise> dekat dengan seseorang bila menggunakan telepon bimbit, jadi memudahkan lah.

Tangan perlu selalu dicuci untuk Um mengelakkan Um kuman kuman berpindah daripada dari Um berpindah ke badan kita kalau kita tepigang Um objek-objek atau pun benda berkuman kalau kita tiada tiada cuci dia Um itu yang menyebabkan Um akan berpindah ke badan kita melalui makanan kah atau pun sentuhan kita di-di ba-bahagian badan kita jad perlu kita selalu mencuci tangan.

Kita menjimatkan wang keluarga Um dengan mengurangkan Um perbelanjaan kita belanja-belanja yang penting-penting saja kadang-kadang kita Um tidak Um membeli-beli yang benda membazir Um kita beli-beli cuma makanan dapur Um juga bagi belanja-belanja anak yang lain tu kita simpan.

Buku Sang Kancil dan Buaya, Um buku Bawang Putih Bawang Merah, dan buku Ipin-Ipin dan- Upin dan Ipin.

Um Antaranya pelanggan lah. Maksudnya pembeli Um daripada peringkat awal belum dikenali memang pembeli dia sedikitlah tapi setelah lama-kelamahan ya mungkin menaik meningkat.

Untuk kita kekal sihat perkara pertama ialah kita kena merancang pemakanan atau pun kita kena memilih pemakanan kerana yang penting sekarang ini apa-apa saja makanan asalkan pemakanan itu tidak menyebabkan kita berpenyakit maka itulah yang akan kita utamakan.

Um Sekarang ini bulilah memandu juga kenderaan pelaan-pelaan bawa bisikal motosikal di kawasan-kawasan kampung jadi Um sekarang memandangkan usia pun begini jadi mata pun rabun kuranglah ini memandu tapi bulilah memandu kenderaan.

Um Cuaca hari ini nampaknya Um panas, lambab dan di sabalah patang macam- macam ada mendung-mendung juga sikit-sikit Um kemungkinan hujan lah. Tapi kalau di sebelah Beaufort ini Um biasanya patang-patang begini ni selalunya hujan lah. Begitu.

Saya belajar bahasa Um Bisaya ini daripada kedua orang tua saya, dorang akan bercerita jadi saya mendengar kadangkala dorang bercerita itu sama-sama dorang punya ahli keluarga kita pun dangar saja jadi dapatlah masuk di dalam kita punya pikiran kita pun becakaplah dengan kita punya adik-beradik Um begitulah caranya.

Ahli-ahli ahli-ahli keluarge Um mungkin suaminye, ibunye, adik-adik kakaknye ye yang same jenis macam wanita same mungkin anak-anak anak anak perempuan die.

Tentang makanan yang sihat ni Um kalau boleh kita makan yang tidak berminyak lah makanan yang berebus-rebus dan berkhasiat makan buah-buahan itu lah yang lebih sihat lah tidak tidak selalu makan yang berminyak-minyak dan berlebihan yang mempunyai kandungan gula.

Harapan untuk masa depan Um jadi seorang wa-wanita yang berkaliber di dalam persatuan NGO

Kalau pemainan Um kanak-kanak kami dulu Um dia main tu ingki ingki main itu jurupain ada juga itu Um umban umban selipar Um kalau yang sekarang ini dorang pigi main itu badminton ada juga main itu Um main basikal dan juga memanah lah.

Um Masa saya mula-mula mendapat telipon pertama, saya mimang seronoklah. Seronok itu sekejap-sekejap pigi tekan itu butang talipon Um pantanglah, pantang ada bunyi telipon Um mimang kita bersemangatlah pigi angkat urang menelipon. Itu-itu pengalaman saya lah <laughs> tentang mendapat telipon pertama.

<noise> Antara kerja rumah yang menyebabkan saya sentiasa bergelut untuk memikirkannya ialah penyediaan pembelajaran untuk murid-murid saya di sekolah kerana dengan adanya pem-penyediaan pembelajaran apa-apa saja aktiviti akan dapat dilakukan dengan mudah.

Ya selesa, sekolahnya bersih Um guru-gurunya dedikasi didik anak-anaknya, ya pekerja-pekerjanya, ya dengan tanggungjawabnya, kawasan sekolah yang luas.

Iklim di tempat saya tinggal Um kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas dan kadang-kadang tidak menentu.

Um Kalau kita berenang perasaan kita macam Um suka juga lah sabab bila kita berenang ini kita punya badan pun ada pegerakan macam iksisais lah Um tarik urat urat pun tetarik tarik kalau kita berenang ni perasaan tenang lah pu-puas hati lah kalau kita ni ada ni ada rilis tensen bila kita berenang.

Bagi pendapat saya ujian sukulah untuk anak-anak kecil ini Um tidak berapa sesuai sebab kalau anak-anak kecil durang suka betul tu bermain jadi Um kalau menguji pun gunalah ujian permainan Um nda payahlah pakai itu karatas Um bemain saja, boleh ka itu kemahiran durang dapat ataupun tidak.

Makan makanan sihat ya tidur yang mencukupi err senantiasa banyakkan err berehat dan mengerjakan amal ibadat

Ok iklim tempat tinggal saya ni dia panas lembap jadi maksudnya panas sekejap panas sekejap hujan tapi itulah iklim dia tapi kalau itu lah saya kata tadi ada musim kemarau langsung pula tiada hujan bila musim hujan hujan saja tapi ada juga kalanya panas tu lah saya katakan panas lembap itu dia -dia ada hujan bah ada juga hujan panas hujan gitu.

Saya up-s-selalu ke laut di-ataupun tasik. Saya lebih suka ke laut melihat air laut dan kebiru-biruan dan ombak laut yang begitu Um damai dan luas mata memandang.

Haiwan yang biasa Um dalam kampung kita sekarang ini ada anjing, ada macam ayam-ayam tapi macam kucing ada ayam Um itu jenis-jenis binatang yang ada lah kerbau mimang jenis binatang-binatang yang sentaisa ada lah dalam kampung.

Iya, keluarga kami ada juga bercerita tentang sejarah dorang sebab untuk pengetahuan anak-anak lah supaya boleh berjumpa dengan ahli keluarga Um dengan dia punya saudara mara jauh jadi andai kata mereka sudah tiada dapat juga kami kenal-kenal siapa saudara mara dorang di mana tempat Um ada juga dimaklumkan Um ciri-ciri dan juga hubungan-hubungan kait.

Per-per perayaan adau janang gayuh Um perayaan pesta kaamatan dan sambutan Um hari raya aidilfitri.

Kalau dari segi tarian tiada lah, cumanya kalau alat-alat muzik ada lah kulintangan, Um tu jelah tradisional dia.

Um Untuk anak-anak kecil ni sebenarnya nda payah anu ujian-ujian ia lebih kepada permainan bah anak-anak ni bila dalam permainan itu mungkin kita ada ada cuba selit di sana ujian ujian-ujian yang secara tidak formal lah secara tidak formal Um di sana kita dapat Um menilai serba sedikit perkembangan anak-anak kicil itu sebab kalau kita secara ilmiah bagi soalan mereka ni tidak sesuai lah mereka ni lebih suka pada alam permainan.

Um Masa kecilku dulu, kita ni memang bercita-cita ja-jadi orang yang Um macam terpelajar, bila sudah besar ni mungkin kurang-kurang pendidikan, kurang ni jadi su-sudah besar beginilah jadi peniaga kecil-kecilan saja.

Sebab utama orang bepindah pigi tampat lain ialah pasal Um ekonomi dan juga itu pertanian kalau ekonomi tu dorang mau berniaga yang kedua tu kalau Um pertanian dulu orang-orang dulu dia suka betul Um bertani jadi kalau mau cari tanah yang subur pabila suda dorang Um bertani di tempat itu sudah tidak subur dorang pindah lagi Um

Tekanan dalam Um satu tugasan yang hendak di-dilaksanakan dan juga hobi yang harus dikerjakan.

Ok saya menjaga badan dan kesihatan saya melalui Um selalu buat pergerakan lah buat aktiviti-aktiviti pergerakan badan seperti berjalan, berjogging dan kadang-kadang saya buat lah kerja-kerja Um rutin harian itu tapi tidak lama lah menyebabkan Um badan berpeluh begitu jadi nampak rasa segar ringan lepas tu peluh kering sikit baru pigi mandi lah baru mandi nampak segar tapi kalau kita kurang begarak kita nda berapa sihat.

Setakat ini Um kerajaan kami mempunyai kebajikan yang Um saya ingat sederhana lah sebab Um memang ada Um kebajikan-kebajikan yang membagi memberi bantuan kepada orang-orang yang Um memerlukan lah memang ada juga yang disalurkan tapi yang kalau dikatakan kukuh ni belum lagi lah sebab Um ada yang macam tecicir tidak di tidak merangkumi semua lah memang ada lah memang ada program-program kebajikan yang yang dilakukan oleh kerajaan.

Um kalau saya jarang betul meningu tu talipon kecuali ada perkara-perkara penting melalui WhatsApp atau pun Telegram, kalau tiada perkara penting, inda lah saya tingu tu talipon.

"Menjadi seorang Um tukang masak sebab Um saya suka Um mencuba ""secret"" resepi baru untuk Um menjamu keluarga."

Um Sukaneka, Bola Sepak, Bola Tampar Um ada ketika nya bermain Layang-layang.

Setakat ni kalau muzik ni kegemaran saya memang yang sentimental lah, slowly saya suka sebab Um lebih kepada menenangkan fikiran Um kita santai. Saya memang suki- suka kegemaran muzik yang slowly lah sentimental.

Um Percutian yang saya suka ialah pigi pantai Um sababnya boleh mandi-mandi Um lepas itu percutian itu tidak juga telampau jauh tidak juga telampau dakat sebab kalau sedang-sedang boleh kita meningu tempat urang dan badan tidak panat, kalau badan kita tidak panat bulehlah kita menikmati Um kita punya cuti itu.

Pada pendapat saya penggu-penggunaan perbankan dalam talian ini merupakan satu perkara yang baik dan ianya lebih memudahkah kita kerana kalau kalau kalau sebelum ini kita akan pergi ke bank untuk menyelesaikan urusan perbankan tapi melalui sekarang ini urusan perbankan kita adalah melalui talian online maknanya kita nak membayar bil karan kita nak membayar Um bil elektrik kita nak membayar bil kereta atau pun ccm kereta Um kita hanya gunakan Um dalam talian sahaja.

Um Keadaan sekolah di kawasan saya sekarang ini Alhamdulillah keadaan yang baik ada <coughs> Um cara saya untuk menjaga kesihatan pula ialah adalah dengan menjaga makanan Um banyak yang rehat lah.

Sistem Um sokongan sosial disediakan oleh pihak kerajaan ini melalui agensi-agensi yang telah disediakan oleh pihak kerajaan mereka ni menentukan Um hala-tuju lah hala-tuju Um bagaimana Um sokongan sosial ini berkesan Um berkesan Um kepada rayat rayat jelata untuk Um kebaikan lah kebaikan Um rayat semua jadi Um kerajaan ada-ada Um pendekatan tersendiri lah untuk untuk ke arah ini.

Sekulah sewaktu saya ma-kecil lagi amat jauh berbeja daripada sekolah sekarang, dulu kurang Um dalam Um kemudahan. Sekarang Alhamdulillah Um semua ada kemuda-mudahan untuk Um para pelajar.

Senantiase mengekalkan rutin kerje makanan dan rehat yang secukupnya lah.

Um Guru-guru saya, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya telah membentuk kehidupan saya sebab kebanyakkan daripada durang Um membagi nasihat supaya bersabar dan belajar betul-betul bersungguh-sungguhuntuk kehidupan sebab durang tahu Um kehidupan keluarga saya macam mana, jadi itu banyak membantu dan juga menyokong kehidupan saya.

Um Pada pendapat saya, Um AL ni Um boleh digunakan pencarian sabab dia membantu kita dalam apa juga kaparluan kita sehari-hari. Sekurang-kurangnya memudahkan urusan kita lah. Jadi Um saya ingat, yang penting juga untuk kita Um menggunakannya seharian.

<noise> Um Penghijraan yang ada di negara kami yang di Malaysia ni Um tidaklah seperti penghijraam negara-negara lain seperti negara-negara kebanjiran penduduk dari negara rohingya kita hanya berhijrah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik sebagai contohnya berhijrah samaada Um ke negara Indonesia ataupun ke Singapura untuk mencari pekerjaan kerna nilai duit di sana lebih tinggi berbanding dengan nilai duit kita di Malaysia.

Um Biasanya penghijraan ini Um kita meninggalkan tempat-tempat yang tidak selamatlah tapi kalau dahulu orang-orang berhijrah kalau di tempat kami ni biasanya mereka ni meninggalkan tampat-tampat yang berpenyakit kalau tempat tu sua Um berpenyakit kan [Um]mereka lari ke tempat lain tinggalkan tempat itu apabila mereka aman sudah mereka baliklah tempat asal.

Pada pendapat saya bila kita itu menyertai Um sukan berpasukan kita ada Um bekerjasama happy Um ada rasa semangat berpasukan jadi itu lebih baik daripada individu.

<noise> Kalau pigi laut saya jarang Um tapi kalau pigi sungai Um saya selalu pigi sungai Um selalu juga naik tu perau untuk pigi menangkap ikan bersama dengan Um orang-orang tua Um. Antara laut yang pernah pigi itu tulah di kawasan-kawasan pulau Labuan. Kalau sungai tu, sungai-sungai Padas Um pigi memancing.

Program radio tempatan yang saya gemari adalah berita dan juga Um soal-soal agama.

Ya, sekolah di negara saya ni menyokong pelbagai bahasa Um sebagai contohnya kita juga di negara kita kita sudah ada tiga bahasa utama iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina dan bahasa Tamil tapi kita juga mengambil alih kira mengambil Bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa di yang kita pelajari dan bagi penduduk bumiputera Um mereka mempelajari bahasa Iban dan juga bahasa Dusun kalau di negeri Sabah.

Saya akan tidur dan untuk menjaga minda sihat saya akan Um membaca ayat-ayat Al-Quran dan berzikir.

Untuk kita menjaga minda yang sihat atau berehat ini kita lebih kepada[Um] melihat membuat aktiviti-viti senaman ringan di rumah dan juga kalau kita nak menonton TV kita akan menonton rancangan-rancangan yang menambahkan pengetahun dan kita seperti info-info yang berkaitan dengan sejarah dan sebagainya.

Um <coughs> Jika saya diberi Um masa sehari untuk hobi baru, saya lebih suka kepada Um apa nama ni bersiar-siar. <coughs> Kerna kalau kita bersiar-siar Um kita boleh melapangkan pikiran, membuang stress, rasa penat, boleh santai-santai, rehatkan minda jadi saya suka kalau macam kita melancong ka tapi melancong kalau sehari mana cukup. Um Berjalan-jalan lah santai.

Um Satu perkara yang saya ingin untuk lakukan supaya kekal sihat ialah menjaga itu makan sebab kalau makan tu tidak dijaga dia akan menyebabkan penyakit kadangkala penyakit yang Um kecil pun boleh jadi besar sebab tidak jaga makan Um jadi mengurangkan minyak, mengurangkan gula dan juga mengurangkan garam Um itu yang saya mau buat.

"Saya gunakan alat komunikasi seperti ""WhatsApp"", Um ""KakaoTalk"", Um ""Telegram""."

Orang yang berjaya melaksanakan kerja-kerjanya dengan sebaik mungkin <noise> sebaiknya itu lah.

Dalam minggu ini saya banyak tingu tumbuhan Um timun, Um sayur labu sama itu lada, kalau bunga Um minggu ini saya nampak tu bunga raya saja.

Pada kawan-kawan yang jauh dari rumah san merindui keluarga mereka Um saya menasihatkan mereka ini lebih kepada bersabar kemudian lebih juga-tidak, silalah berhubung dengan keluarga selalu melalui telepon dan sebagainya kerana dengan cara ini juga dapat menghilangkan kerinduan kepada keluarga, di samping Um me-kita boleh menghantar gambar-gambar peribadi, gambar-gambar keluarga kita kepada keluarga besar kita di sana. Terima kasih.